زي مثلا الرقم الأول عندي: سبعة ثلاثة ثمانية تسعة <hesitation> خمسة خمسة <hesitation> صفرين، ومتلا عندي الرقم التاني: واحد <hesitation> اتنين تسعة سبعة خمسة خمسة <hesitation> أربعة اتنين. <noise>